Pus antes cuando gua nip tamenan celular antes majau tantañin timjinan tinjiadat kampiap ru ikiuan y biu tuen nda columpio tianan asta ke nda atsu y ya tsu tuns dimiut kit juegos dimiut kjende mjau tantañin timjinan con canicas y ya cuando nda teje teje bi nda ki canica nak nda paje y kjende mjau tantañin antes kujende mjau tanañin nuen de ru ki kius kampiapde ikiuan mjau daap lajaiñ y ya abeses tikijidan dimiut ki nbiayit ya deru tuen jiep ru biñegat dimiut mbiayit o nep tikijidn y biu nyius kiau mamak tikejen y biu tuen nda ki npajal o dimiut nep kuende mjau tantañin taguan taeedan ru kit gamidat porque pus cuando danjajangan mjau daap kuajau tanejeban meje pik taiaunan de rudat njuande mjau tantañin tauin ru ki kius kampu nkjuande kampiap de ru kiuang takijin ki kiuang tapudan desde kampiayp para nuin mjau ki ntus. Y guejelat de ru mjau tantañin tamjinan kuando lai ya ru ljiua kit y ya nyiua uts ki kiyet ki elotes de ru tatilan de ru tauin njugan miñegat kun deru tauin tamjinan tauiban ru kit skanjibat de ru tauiban kit trensas y njuande meje nep tauinan cuandu kuajau tatilan de ru kit akiuang y aveces tamjinan meje nep takijinan ya tauin tamjeng chi ya nip tsjau timjinan porke ya mjau ya mejedat ya kidat y porque ya nju tele u dimiut nep te y ya njuande nip mje tiempo pa ntimjinan tamiachin y tamjinan y ya nibiu pus ya ni nau casi lamiach antes mjau tantañin tamianchin kiua porque mjau daap kuandu tauin dimiut kit skamjeng ru skamjengan y ntuns de ru y njuande aveces njuande tauin m kampiap kit akiuang mjau tantañin tauin njuenan ki nep pa nae nju nda ki pino. Y aveces mjau tsugan pur de ru tauinan mjau ki tamjinan mjau ki <laughs> daap ki tauin y chi ya nip tamjinan porque ru kadat nip mje ya nip mje nip mje ganas de tamjinan kun kiuguan porque ya kidat porque ya mje ñkjiuyet meje nep pus ya mjang tijidat.